La kú xen köö ñí e fa’ edseli guíi’ jmyy o edselí dsi ejö köö ñí e dse lí juó’ ere ´mⱥ tá’ köö mó jö exa kulí ajia ku yáá’ eku kiäa gá e nyy uɇɇ mⱥ tá kie re juý´’ o mⱥ tá kie re kuýy kö’ la kú xen jy mýyý e xin frúta ere kiǿ re kiera, ejö kö’ edsal ´mo ñǿ’ eajia’ kuli jiaa’ Kali dxí la joo’ kú kiää uɇɇ ejö juí kié’ köö ñí e dseli guí’.